Wheelbarrow nii mii ghughurdha haghar ishin inamaa kharkharthi banno mii sunni sunnfaa laaan Mal athin dhiibdhu dhub ishin hin dhibamtiii dhub akhas inamaa kharkharthiii dhub wheelbarrown rahisiii hamtua bannoni dhub won akhas jabdhuamuu ishin Maliiii inamaa faa minn ijareth faaa malsun ishi dhe mii berre jisen won akha dhakhacha thaa kokotoa thaa masaaa ishii dhekeni ii ghureninn mpkaa berre abhasun wonsun ijarethu beree sunith jidhiii